﻿Tɔ ma fwaratin Yamba ma kuntɪn, ma mang fɪlɪn wash yɛ kammɪn ngar dʊbʊtɪmɛ ɪng yatɪn tamɛ kɛ, mɪ dɪ kunkɪn sha, ma kʊn, ma kɔɔm kɔbɔ dɪɪn,bɛ ɪng kɔtɪn kɔbɔ yɔrɔb, bɛ ɪng kɔtɪn shʊlɛ, bɛ ɪng kɔtɪn shɪshɪ, bɛ ɪng kɔtɪn nairan fwaad, takartan tafawa balɛwa, daan a yarɛ mɛ shɪdɔn da ma kʊntɪn ma yɪm dɪ shɔ kɛ, bɛ ɪng fa wɪ mʊrtala, daan ɪng kwaan nɪbɔn da ma kʊn ma fa a tab a wɪ nashɛrɪya kɛ kuma nashɛrɪya a yara tʊlanshɪn, ngadmawa ɪng wɪ, taraba ɪng wɪ,sɔkɔtɔ ɪng wɪ, a wɪ bɪ bauchɪ daan kwaan wi char ma kʊntɪn nungi mɪ a kɔ kɪ, bɪnɪ daan a bʊrɛ mɛ, kagani bɪ yakʊbʊ gawan, daan nɪbɔ a tab <hesitation> a wɪ dʊrtɪmɛ nɪ yɪm dɪ nɪ ɪng mɔ ,mɪ bwɛl bwɛ ma rɪka ,ma kɔram dɪ nʊngɪ mɪ,kɛltɪgɛ, ɪng wɪ wʊshɛ dabam, makɔmshɪ mɛ, birliri ɪng wɪ, yare nni kɛ rɛ nɪɪn nɪ yɛ diɪ,a wɪ bwɛda ɪng wɪ,kɛrɛ nɪ yarɛ dɪɪn. a wi dadɪya, cham dɪ daan kɛrɛ nɪ yare dɪɪn yɛ shɪ.daan nɪbɔn da dɪ ba kull nungi a kɔ kɪ ngar nisheriya dɪ yatɔ yaam mɛ har a bi dʊbtɛ ngar kɪngnɛ kɛ mwan furan iyaba. ﻿Di shɪ dɪ shɔtɔ a wɪ dɔ yan shɪ yɛ, wɪ kʊdʊ ɪng wɪ shɪdʊ shɔtɔ, shɪ tɪ shɔ tɔ a wɪ yaltangɛ, kɔ ɪng wʊshɔ shɪ dɪ bɪtnbgɛ kɛ ɪng shɪ dɪ shɔtɔ ɪng shɪ dɪ shɔtʊ nɪ ngal nɪ rɔgɔ dangɛ, daan ɪng shɪ wɪ dɪ shɔtɔ ɪng shɪ dɪ shɔtʊ a wɪ bɪ tabtɪn nab mwɛ, daan shɪ dɪ bɪtɪnɪ, a shɪrkɪ,shɪnɪn dɪɪ, ɪng shɪ dɪ bɪtɪnɪ kɛnkɛngɛ a dɪ bɛ nɪ kɔ tʊ, mɔ tʊn daga bauchi ma yɛ fɪramarɪ kɛ, wɪ dɪ ɪmg wɪ, kɛnkɛngɛ wɪ dɪ ɪng wɪ, ya na kwɪ, bɛ dɪ shʊkɛ nɪ lafiya ɪng kɛ komi da komi kamurbul komuna yi kəmbir, ɪng kɛnkɛnge, nɪ fɛ tʊ, mi ya ka ma ya ngar fɪ, ka ma yang shʊltɛ, ka ma ya ngar mɛdʊgʊrɪ, ka ma yang kashɪna, ka ma yang fugo dang shɛ ma fɛm kəmbir wu nɔ. dang nɪya, tɛɛbʊn nɪyɛ ya shʊltɛ dɪ na yari na mɛrtɪ dɪ na, ba kɛnkɛngɛ wʊ nɪ,ba shɪdɔ wʊnɪ kɪngɛ, ba wʊshʊ, daga bi ya naa bɪ mɛrtɪ dɪ naa.ɪng shɪdɔn tɛɛbʊn nɪyɛ a kʊntɪ a dangɛ. Ma ya lɔ bwɛda, ka ɪng bwal kɔ ɪng bwal bɪ nɛwɛn ɪng shɪ. Ka ɪng wʊsha a? bɪ nɛ wɛ ɪng shɪ bwal.na gargashɪyan nɪyɛ dɪ bɛ dɪ shɔ kɛ, ba koɳ a mʊrshɪ.Tʊn Tɛɛbʊn nɪyɛ a kʊntɪ dangɛ, ba fɪ a nɔ ɪng shɪ ya bʊ bɛ. ﻿kuma ma kɔbta nɪyɛ, nɪbɔn da dɪ dɔm yɛ nɪn nɪ, ɪng shɪ dɪ fʊk nɪ dɪ bwɪɪm dɪya ɪng Yamba dɪ kaushɛ nɪ, shɛ fwara a fɪya Yamba, ba shɪdɔ na kɛkɛ wɪ kɪ, kɪm wʊnɔ ka bɛ wɛ, na fwaratɪkɪm, bɛ kɪ ɪng yikə nɪ ɪng fɪlɪn wash wɔ, Yamba a sha kɪ mɛr, yakɪ fa lɔ kɪm nɪmangshang, wɛnɪ shɪrr a fakɪm dɪ,shɪnɪn yaam a fakɪm dɪ, yakɪ fa mɛ bwɛr ka dʊbɛ wɛ lafɪya, ba shɪdɔn da ba shama a mʊrshɪ kɪ.Ma fwaratɪkm tʊlanshɛ ka yike nɪ yɪndʊ kʊma, shɛ dɛ chɔbkɪ n kɛtɔ a dʊr nakɪr wʊnɪ ka bɛ wɛ, ka dɪya daam kimə ɪng nɛ a?, Yamba a nɛbkɪn kʊkʊn kɔdɔmɛ, wʊnɪ bʊng nɪ mɛ mɛ, yɪn nɪ nabɪyang na na lwam kɛkɪn shɪdɔ wʊnɪ a? nɪ ehh bɪlangkɪn dɪrr nɪyɛ, dɪ dɔttɔ ɪng bɪlangkɪn dɪrr nɪyɛ. Dɪ nɪ dɪɪn,ɪng wɪ yɔrɔ, ɪng wɪ kʊnʊng,dɪ daan bɪ dʊbtɪn wɔn daan kwaan nɪɪn Yebu. ba shɪdɔ ba mang shɪrr a mʊr shɪ kɪ, Yakʊbʊ Gawan a tab tab nɪbɔ, <hesitation> nɪm bɪ nɪ dɪ daan ɪng nɪbɔ na na na tɪ, na na ya yaam yɛ shɪ kɪ. na kɔrangnim kɪ. Tarau daan na shɪb shɪb, furono shɛ fwara a fɪya fankʊwɪ yamba, tɔkɪn bʊtʊ a bwakɪndɪ, yɪ kʊma shɪdɔn da a yɔ naan ayma mɛrɪ mɛ. ﻿Nɪn nana na lamɪn kɛtɔ nɪ kɛkɛ wɪ, ɪng wʊrɛn lɔ kɔ bɪ yɔ nɪ dɪ mangnatɔ a wɪ kɛtɔ. a bɪshɪn a bɪshɪn ma ma kɔ na mɪkɛn a mʊr shɪ, ma sham sham kaka dʊk shɪdɔn da dɪ yatɔ yam kɛ, kʊlʊm kɪ bɛ a kɔ wannɛ lokaci daan na mɛɛn mɛ, fankʊwɪ dɔgɔn rʊwa shanɪ a tannɪ a kɔ nɪ bʊ, daan shɔdɔ nɪ yatɔ yam mɛ, nɪ ya yam yɛ shɪ, a rɛna nɪ bʊ, yɪn kuma nɪ mangtɪn fwara, tɛɛbʊtɔ ɪng dɪɪn dɪɪn shɪdɪ kɛnɪ kɛtɔ, shɛ dɛ nabɪyang kɪngɛ kɛ shɪ na nwadɔ kɛtɔ, kɔn kama nwadɔ kɛtɔn tɛmwɛ kɔ ma nwaa ɪng na wɛ, aɪ shɛ fwara tʊnda a nɔtɪn, kɔ na a nɔ ɪng wɛ a bʊrkang kɪmɛ kʊ, kɪ nɛ meɛn shɪn,kɪ kwɛdɪ, shɪdɔ bɪ kɛkɪm dɪ kʊ kɪ wɔddɛ, ka tɪmkɪm ma, kɪ ya, dwakɪn mwɛ ɪng wɪ, tɪmkɪma, kɔ ɪng lɔngkɪn wʊshʊ kɔ ya ba kɪrdɔ na, ma mɛrɪ bɛ ma fafam shɔ wɔ, ɪng shɔdɔn ma kʊntɪ tɛbʊn nɪyɛ dɪ yatɔ yam a mʊrshɪ kɛnang. amma kɪngnɛ shɪ mɪ naar ɪng wɛ, mɪ bwɛl mɛ a? tɔ a lɪmbɔ, dɪ nɛng ma tɪmdɔ bwɛlɪn nii a? kashɪm bɪ kɛɛr bwɛ kɔ, nɛ bwɛ kʊntɪn kak, shɪ ma kɔ ɪng ka shɔ, ma kɛɛr bʊ kɛrɛ, dʊk bɛ ɪng da mɪ tɪmtɔ kɛ mɪ dʊrdʊr, kɔ mɪ ya ngarɛ mɪ ngaltɔ kɔ mɪ dʊrdʊr, ɪng shɔ nɪ kʊma bɛba dur katshɪm mɪ, amma kang ka nɔ kɔ ba naba dɔ naan shʊ nɛ, shakta lʊktʊ, ma fwaratɪkɪm ma fwaratɪkɪm. ﻿Bɛ kɪ dʊr nɪ, ka kɔ wannɛ dɪ kɪ bɛ kɔ, ka kɔ na mɪkɛm. mɔ na ma lwam yadda ma tɪ ma kɛ kɛtɔ a, amma dɪ daan mangkɪn Yamba a yakshan bʊ shɪrr,dɪ fɪ ma bata, dɪ fɪ bata daan Yamba ba dʊrɪm dʊr na ɪng sha dɪ daan, ya ka yɪmɪn shɪdɔ a mʊrshɪ, amma Yamba a sha ma bata bɔ, mɔ mɪ yɪm naan wʊnɪ wɛ akwaɪ nɪ kaka yɛ mɔ, mɪ nɛtɔ a nɛɛn shɪn, akaɪ wɪ a bɪn yɪ kɪ, mɪ nɛ tɔ nɛɛn shɪn, akwaɪ wɪ ɪng yaya ma, mɪ nɛ tɔ a wɪ nɛɛn shɪn, kɔn ɪng tɛshɔ a lɛ fɪndɛ nɛ kɛ, ɪng tɛ wɔ ba bɪtɛ bwɪɪm nɛ, ka nɪ fan dɪ na kɔ, wʊm na ma, ma noom no mwɛɛ, amma ka mɪ shɛ ma ramatɪn kɔ, tɔ ba taba dɔ <hesitation> nwakɪn nɪmansha, Yebu kɪ kwɛkɛn kɪ kwɛkɛn, kɪ tabkang, kɪ bilkang ɪng shakkɪn kaka nɪyɛ, amma kanɪ yɪ kullum ɪng kwaan shɪ mɔ kɔ namɪ shɪrkang dɔ yɛ nɪnɪ kɔ, ɪng wa nɪ a? ɪng wa ni a? Aɪ ɪng bwɪyangshang, kɪ bɪlkang, ka kɪ bɪlkan kɔ ka kom kɔ a wɪ shakkɪn kaka, ka na bɪlkang bʊ kɔ na nab a bʊrɛ, nɪ dʊr nɪyɛ ba dɛb a yɛ yam fɪlɪn wash wɛ a mang nɪ wʊshɔ, shanɪ nɪbɔ shɪnrɪl dɪ shabtɔ sha na shaabbɔ, wʊnɪ ka bɪ shaktɛ shak ɪng shɔ bɛ a kɔ, sha sha shɪn nɪ, ɪng shɪ ba kɛ. ﻿a dʊram tamɛ, mɛr shɪbɪ nungni, shɪ bɛ fanɪ fawɛ,a mang nɪ yɪn shɛr na mangɛ shashɪm bɪnɪ a tamɛ kɛ, mɛr nɪbɔ a tamɛ bɛ dɪ mangnɪ mangɛ, dɪ bɪ shakɛ ka bɛ sha kɔ shɪdɔn da sha fɪnɪ wɪ, a lɪmbɔ, Yamba a sha dɪng nɪ nɪ dʊr, nɪ dʊr kʊma kɪ wɪ a tamɛ tʊlanshɪn, ka bwɛ shɪn yike shɪnɪ shɪ shab shɪdɔ sharɛ kɔ, ma ya ya fɪlɪn wash, kɔn ba fa a wɪ kembir shɪn, ba yadɪ wʊshɔ. fɪlɪn wash kɪngɛ a yɛlɛm nɛ shɪdɔn kəmbir, nɛ mana ya dʊʊr wɪ, ya kɔm wɪ, wɪ nɪ kaltɪngɛn shɛ yɛ bɪ Bwɛdan sha ɪng shɪ dɪ mang tɔ wɛ, shɪ shɛ nɪ a mangɪm nɛ, a kɛɛn wɪ fɪlɪn wash wɪ toon shɪn na?, ya shɔn dʊr wɪ, fatɪn a wɪ shakkɪn sha kaka wɪ wɪ, nwatɪn dadɪn shɛ, bɪ wɛnnɪ wɛbɛ naan battæ bɪ wɛnnɪ naan batta bɪ nungannɪ, yɪn a yɪyɛ na kʊntɪ, ka dɪ nɪnɪ a dʊbʊnɪ bʊ a bʊrɛ kʊ, a kwaɪ nɪbɔ ba nʊng Yebu? Tɔ wʊnɪ a shʊʊm,shɛ fangkɪn Yamba, shɛ nɪ Yamba ba nɛ dɛ, ka ba mangɪn mang dʊngʊm wɪ nɪ a, ka ba mang dɔ, shɛ nɪ bɔb dɪrr, nɪ fɛtirɛng bang wɔ na shasham, Yamba ba tɔnɪ tɔ. tɔ ɪng mɔ wɪ dɪ farbʊtɔ, a yɛddɛ ba kɛ wɪ, shɪ bɪlkɪkan, nɪ yɪdɪ bɪɪr, nɪ shɔɔtʊ bɔkɔn, ka nɪ shɔ tʊm bɔkɔn kʊ, bɛ nɪ kalkangtɔ nɪ ngadatɔ dʊr.